भ्रन्ग् खल र अन्ग् को पिथुबे एव। ओत्नि हने अरो बल हम नि बबे सन्ने। क्वेहेउ दे खल र पिपम्नि तलै <hesitation> निपम्नि मुरस्। हने कप् अरो <hesitation> मन्से लेदुर्नि कप् नने। अन्गि खोरो ज खम्पे एवे। भे खल र हने रूत्स् प्रिस्म्। <hesitation> मन्से ओम्दम् नै मन्से खल। भे खल र ओत्नि सोइल् <hesitation> एव लेम्त् को रेप्रेसेन्त् खल मेल्ज एवे। भे खल र ओपो सुन्दने निसे निजु खन्ग। भे खल र अन्गि खोरो। दुन्ग् फन्ग्नि मुर अर् हने खल जिम्नने खन्ग मेगु।